zah zegny makôha tegna mbola tsisy tôbily e, fa zah kôfa misy zah koa misy isan'andro zah mameno indraika isan'andro zah mameno avakeo avakeo vidin'izy io atô un litra <hesitation> sivanjato sy efatra arivo.